Alaa hagor ni zozo nor nu angor ta. Kpra kpra ke kor nu me', aju zor ha achawa hai taa, asawa tao tha kprakpra. Ke ko ruame ya zor na me bi ome"! izaje kpa adungiom nechu. Adoku aya ghaa. Aya aba'dokuya kun nu nini inzeze ikuom oma, ke ni kuonya, ke nung ibi me. Ke kor ku orua me izajei alung abi ololor, agor angi amung kali orn abi na kpra kpra ni ondoru gbaa onu nami'bua nu me' ni me'.